إبدأ رتب خطوة بخطوة, رتب غرفة واحدة كل يوم, خصص أماكن ثابتة للأشياء, لا تتركها متناثرة, وحط لنفسك جدولتنظيف بشكل دوري, ولو صار عندك نظظام بتتعود, ويصير الترتيب أسهل, وراح تحس برحة نفسية, وكمان استمر.